Ti ayá kua, ti ayá kuii, ti ayá xhin tichí, ti ayá chín mango, a ti ayá chín ho o on. tigoño nanó, ti ayá xí ho o on ti ayá nruchi nrua, ti ayá tonnro, ti ayá xii ho o on.